<hesitation> nanrí nama ujá nakete dukú donró, jan naketenró koó'nro tá danió nruveé, anrixhija naketenró tukuveen'ndó na'nrí nakuchinró nanrí chí patió chídeja nama.